Mi i creiu pa e i autre persun-e i creu perché a pensu ch'a siu 'd persun-e ch'amau e a sun ancura li dauzign a lur autri